Pidi poro pidi poronma poroweh kobo sauki ti bomi chei poro injin kopo sauki elenku koyowka yagai magu pilla na tadi tadi amgu pilladai tayi ko chidam manni tadi kato wala amman maku wanna, wannan eh tadau kudo gefe shago ko yowka yagau ar kobi arvi kariko kiji welayi, tipidi poroi poro ti gete shago manualkopou ekenku manual ko yow kayagai maku tod sadi eh ionji golongo bom-bomi kur ponna sauki porai shine maku wanna farko kur foddo bolo-bolo weh ummuro inji ka ka jabo makufoddirow <noise> ta kawi, maku mawwo bom-bomiti fodi digego ko makirama kirfodi amma maku wanna ka gefe. Ko dis is ki cchei ke kuma kai gaskiya poro yiji wahala sosai elen kui koyow ka yagai bone poraima kobiji khurbego tipidi gefe asali poro we mun kopou ko chidam maunal ko chidam authomatre to kin khw ma a kicchen manual kobiji elenkin paron yiji ɗan dama dama elekui koyowka yagai ta kobina kawai eh amma ma authomatic maku yow poro bomi gete chego doi kir pengurlu, maku yow poro bomi doi kur pergurtu machei ma worti ka am asali am shini inji ma wala to wom da mawan amma ma walam kai kuwo ka yagai ar yi waninn elenkui koyaka yagai ma am sini tanai ma’a worjin golon ar illinan maku wanna ka ma wh tanai maku yow to yow kayagai machere ta kobina ta cheri ma worji ɗan cherou worji dan cheri koka yagai kari wanna gara-gara maku worou ko chidam an. Poroi mangu teppurweni asali poroi temo damuwago temo dermi wagai to tayi yego poro wala amma mgu wanna kawai elenku ko ku diji ka ku kyidan chiga kyikchei magu di tayi paaro kap to chidom chirei ma ra ta tayi go poroma ka oho elenkui kokuyow ka yagama di kur pengurutu to maku wanna, ki tukko chigagon tebini karai temo poro weh chero tiyino chen ti tebino poro we to yino maku teppeweni to tayigo poro wala amna naku wanna kita shup chiga ti pidi ti ko kuyerka yagai an poro kui koyow ka yagai ta wattun ka gefen chei tattiru gefen chei ka kawai manu wanna kawow ko dero yawka yagai golongo ar elli nan ma illow kuma maku dita kobani ta wani cheri ko kuma ma cheme son pelou, gbunum kursake pengurtu elenku ku wanna ku subo duga. Maku wannankuma ku wanna ka chip chigagoti pidin kuyow kawai elenku komai ma potogu yhu karku bani kawai ko chimma ma si an an npagri golonghi ko an keppiri khurbe banza-banza ko ayiji poro walan, ke, karke bano chei maku penni kawai munni poro maku munghe poro kawai kobego kawai ma kari wawi kabanin ma. poro we kuryi ma kobon ka golonghi cheroe ma chelro ɓaɗɗou kep golongo ka kobamu tigefe manuwal kayow ka yagai ki wnna ku wattu ku wanna ma fodou maka medi hankalin koyow kayangai ti wattu kawai ti chenjina-chenji elenku kawai ko yow ka yagai poro ayji walan maku yow doi te wattu maku yow kobow maku yow dace son pelou, son gbunum son pedou kichei to poro tati ma’a yum son gbunun cheriti waltu kugo. Maku wanna pidi poroi sop sop hankali go elen koni watiyun tipidii dei ma chei kawattun ku poro kuma koyow ka yagai ma tadna chei wattu makun wanna goye kenanta, maku toye ti gefe poro mu kenan weni menji paaro, maku wanna foye, dure we ta tadani maku tadau mazhi chei chei wuni che wewuni poroni, maku tadau chewuni, chewuni poroni pep-pep, maku massuri oni pep maku peppi-no chei, ku peppinochei doi kari mazhim ta shupgo kawai tattu cheri tattu chirei kawai ma shuppego sommoi kurwattu tattu kawai ko chero wanna ko cheri a wattun ma yow paaro kawai temo damuwa golon chei maku wanna kawai karibi pidi weh ta a’a ko chidam poro aryin koporo tayi ko yagai aryi poron cherei. Maku wanna kawai kupero pidi store kawai ɓoku nappo kawai poro ktiyi wala golonta kobina ma golon kopou shikenan ti gefe eh ko tiyo, kuyuvka yagao kari kureni golongo kanta dina ka lafiya, golongo kowani talla yapidi ti wori ko kikkoi kayagai ta kobina ko kokko ka yagai ti wanna to duk miyan waa ti wattu ka golon ko chero shup chiga ti pidi to ai ma chero wanna ko pidi poro aryin sop hankali koyow ka yagai ma, machero yow mawao kawai ma cherovu elenku kawi poro mumma yow wala ɗoi kur pergurtu ma porogo ayu walan dei maku wnna maku wanna waw wehayu walam ai karisake perguntun ko ku sake pengina ma poro ayuwalan to ko wuni weh kur yini, yini kawai elenku ku wanna farko, poro vum, ku wanna an pelouwi poro ayum ku wannanan gbunium poro yum har. Poro ko chidan ko so far wo kur wanna poro ayum, doi mani tawattupigon tebta kai chei a pen poron chei a pen poron karku war pidi chei, karku wor pidi chei elenkei miyachei a pen poro, maku peno poro kuma chei ti chippi chei ko kuma theru shiu a’a la chei pa peni poro poro chei kuma yiji nappo yini poro poro chei kuma yiji nappo yino poro poro mayo wala, mayowala eh kema. Wor kuyu maku wanna yadda mun yeji customer tipidi poro domin elenku yamban to kuryi elenku eh an linbi ko yow kayagai ma poro ayum kawai poro aryim kawai to elenkui ko yowkayagai kawai poroi ko kuyow ɗoi ɗoi ti pengurtu maku yow poro poroe ayum ɗoi-ɗoi kur pengurut to asali poronmu kura gaskiya muni pammiji ti yamba tibidi. Do miji yamba mamunno asali poro we niriyi ko yakko yaweh alenku poro chei niyi duk pidi we niri rhi, niri rhika nikam ka poro, nika poro elenku ko yowkayagai ku diji kawai chei an poro kawai diji wanena diji an dimmo- dimmon, naɗi, koyowkayagai kawa iniyiji poro em <hesitation> kotipidi poro ko ti mina koti pimun mart mins wemo mati jalingo nioyiji paroi elenkui makwai poro ni godo ti uamba eh duk poro weh niryi ni godiji ti yamba kuma poro yiji na poro yow doi ti wattu ka manni, tuba manni wattu kicche ki chei kicche popoi koyow kayagai wakai munti ta kawwau rani diya kawwurani men dita kawwurani har ka kobi kuri. Ni ciji ka poro chei ni sejika poroi elen kuni we nari pammi tiyamda ko yowka yagai ni kawai panmi ti yamba elenku poroi viji wala ko ku yow ka vagai nikawi panmi ti yamba elanku poroi viji wala kokuyav ka bagai kwai poroi yiyi wla to ni diji kderena tani wattu, ni wanna kan gajiya ni pamno ti yamba delnku ni wanna niwa khurbe khurbe weni waw ko nirvi kayagai nari weh khurbe chei ko nirvi elenku ko to kurvi sittau bone nirago ti dakkilna koka yagai to gaskiya hi mammo ti yamba elenku poro we ni rigou, poro yigo wala eh poro youwala sosai don weh ta wattu bomi ko lenya pebhe micche a sobjin morim si ta surani kawei ma turou. To asali chidam golon cherei ma wanna pimu chei gaskiya kam kam problem sosai elenkui mun angije wuzin garatin panan angije kai maka an khurbe sosai ma garanti poro makwai koteyi poroma kari we an poroma sosai elenku koyaka yagai chidam chimu we muni yi ti wemo eho kopou chidom golon we ti wemo te ma chidom chei ma miccho wanna katei tiwingum chun ti wimu munda penin tiyi alstin ko aryi lastin ma penon elenkui koyowka yagai ma mucche wannan to wmeoche kam ni topino kam chidom golon chire kam <noise> yinom elenkui ko yowka yagau kawai weima ar poro chiminnu ko weh sauki mori ma to damuwa chimmun mor ti bomi kichei mor minan an damuwi ta pilimor koyowka yagai mor khurbe. Wato mor weti inji ma khunbe to amma chirei a sobjin morin a sobtin komin kawai kobiji ki chei damuwa chimi chei che dum pidi bomi chei kuryi mere daga ninje wp woriko chidom karim ko chidam wa eh ko chidam. eh tep kawai kisi karim densa low tali sosai pidi angije minan kiji maku woro ma cherou, cherou ma cherou-cherou elenkui angije chidam an poro-poron pidi ko mak an poro-poron pidima kamwe arwen tipidin elenkui amma wor ko ku kopou kai kowane chidam mere me muryi murweh am merei kuma maka wan kan koti wani eh.